<hesitation> اللون الأحمر عندي يرتبط بالقوة والحب والسعادة، بنفس الوقت العدوان، يعني مثلا في الأعياد والعروظ اللون الأحمر كدالة على الفرح، الحظ الجيد، وأحيانا حتى إذا كان دلالة يعني الحماس والتشجيع، اللون الأحمر يمتل الكتير من <hesitation> يعبر عن كثير من الأشياء يعني على حسب كل أحد وتعبيره.